Sì, <hesitation> 'e creatur 'e oggi sono meno felici rispetto a, rispetto a nuje che <hesitation> pazziavamo, giocavamo eh con <hesitation> a a pallone miezz 'a strad, cu 'e biciclette, <hesitation> capace 'e fa 'a 'a guerr con le pietre, cu 'e pret. <hesitation> Tante, tante cose che oggi nun fann chiù nisciun, nun fanno loro, oggi fanno loro giocano solo, pazzeano anzi solo cu 'e, cu 'e computer, cu 'e telefonini. Ma alla fine <hesitation> nun fanno niente 'e chell ca facevm nuje trent'anni fa, quarant'anni fa.